Ongushu yoku kalamwenyo komuntu yoye yene oyina oku kala yiikolelela keitaalo lyomuntu. Omuntu owuna oku kala. tango opo wu- wu- wuna onkalamwenyo yina ongushu. owuna etilo kalunga. owuna esimaneko kaantu ayehe yeli kombanda yevi. Kashina nee kutya e- o- o egoya. nenge. ombili ngaa tandi longitha oshitya shono. maara oko- oko eli omuntu haku tiwa egoya moshiwambo. O- omunandunge. omuyamba. omuthigona. aantu ayehe yeli kombanda yevi oyena owala ongushu yi thike pamwe. Onkene ongushuu yoku kalamwenyo komuntu. owa pumbwa oku kala wuna ohole. esimaneko. netilo kalunga. Onkene shampa wa pumbwa oku kala wuna ongushu yonkalamwenyo yoye. shampa wuna iinima ayihe mbyoka nda tumbula nda zi noku tumbula mpono. onkene ongoye omunntu wuli nawa kombanda yevi. Tangi